Naquiiꞌ wꞌaa niom wendyee nnom ꞌnaⁿ na cwiwilꞌue oo niom sartyeⁿ ndoꞌ niom ncuaa niom sartyeⁿ na mantꞌmaⁿti ndoꞌ niom sartyeⁿ na canchꞌuti, sartyeⁿ na canchꞌu joonaꞌ cwiwilꞌuenaꞌ quia na titꞌmaⁿ ljoꞌ na nleiñꞌoomꞌ ndoꞌ sartyeⁿ na tꞌmaⁿ juunaꞌ cwiwilꞌuenaꞌ quia na matꞌmaⁿti waa ꞌnaⁿ na nleijndaaꞌ ndoꞌ mati niom ncuaa, niom ncuaanta̱ꞌ ndoꞌ niom ncuaa na matꞌmaⁿti quia na matꞌmaⁿti nantquie na nleiñꞌoomꞌ joꞌ na nnꞌaⁿ cwiwilꞌueeꞌndyena cwii xuaa na matꞌmaⁿti.